<noise> ke nthia guxe gutjagan xitan thenba gayeban <noise> nguji ndatsen o nguji thjua o nguji thi th'eban chan gayeba ya trink'e xin guxe <noise> ku'nde' segu ku ku paloma na o guthun xa le'ba rune <hesitation> ke nthia guxe tekja gu gundu tekja utsingaa tekauna nd'e thingu thi ngaye ba tekauana cha thue' gayeba xa kutu gulegua nayaba cha thue' chatse cha cha nchi nchi <noise> ti guxe <noise> ko cha ndula ko paloma ko the kothon ya chandu ya na chari charingu ngayeba ts'o golondrina ya la nda ta ta tas tasinga'ni sithjoa yeto niso nk'e thi nche ndathe sena pero tjua tegar'ni kayesi yala gulondrinas guchandu xra gutun ku zopilote o nguji uxee chandula yana nexin nchi nuithi th'esi pero yaa nda algunas xra ramas o hojas, candu' yaa nche ndatesi kayesi natu ndandi tutsen'.